Waaw fee kay am na lekk yi nga xamante ne daa very simple, nga mun koo def nga lekka ko like <hesitation> prefer naa omelette <noise> simple na, <noise> toj nen def si kaas yëngal rek teg sa gaz mu ñor nga lekka. Mun ngaa def <hesitation> lifin naka ponse, def sa mburu suukar tam yomb na, suukar bi ngay def si ndox seeyal ko ba ba mu seey, yëngal ko def sa mburu nga lekka. <hesitation> prefer naa <hesitation> cere ak suukar boobu tam yomba na, simple na, gaaw na, nga def suukar, ndox cere nga yëngal, nga lekka, <noise> waaw boobu tam simple na prefer naa laax loolu tam yomba na tàmm koo lekka guddi tam prefer naa ko. Waa prefer naa mbaxal simple, mbaxal rek, waxuma mbaxal bu tilim, simple rek, gerte rek ak mbaa maalo nga jaxase, <noise> nga coob nga lekka. <noise> waaw boobu tam baax na is good. <noise>